Për büté apost 'n armari mi tirirìu fora tüt, pöi pian pianot dividerìu le coze per genere e pöi le bütu ëndrinta